<hesitation> Amiko manokana ny mitendry gitara no tiako kokoa satria iny dia afaka hoetina mandede eraky ny ze hitondrana azy ary tsy miankin-doha amin'ny herinaratra iny, fa mandeha amin'ny herin'ny vatana, fa ny piano kosa dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny toerana iray zay voatokana hitendrena azy ary ko tsy maintsy mila herinaratra izy.